Al prim post mi bütarìu sicürament la pasta e specialment gli spaghetti all'aglio, olio e peperoncino e pöi bütarìu 'na bela bistëcca d'crin e pöi tüte le verdüre, ma preferisu le verdüre büìe cun ën po d'öli e d'azil chë le verdüre fricasà